Niana lebih senang no bahagia neme teuk beta nanu hape karna niana la bisa lakaminak sama-sama. Boema niana besak ia la nanu HP ala lakaminak boe esa jarang tui no esa ala fokus neu nakaminak hape.